افضل قضاء ليلة وحدة بقلعة عتيقة حتى يكون ليا الفرصة انو اني استكشف اي- تاريخ و اثار القلعة و ايضا استكشف جذور التراث اي بصورة دقيقة، و ايضا حتى اتصور نفسي انو عايشة بعصر قديم و كلاسيكي.